Ẹga num nyọ fiyẹ duu aman ka ẹga num lẹ aha ta nọ fiyẹ duu ẹẹ ma, num le lọhi mẹmla uwa aman ka ng le yẹ jejee ẹẹ ma, anu wẹ ẹga nẹ e ge hi ulegọsi a. Ng je ulegọsi jejee ẹẹ. Otẹtẹ a, oyeyi ku ulegọsi i talaha noo. O lọfu ye nẹẹnẹhi, ofiyẹ duu ọda noo koo chẹ lọọ jọọ tum anya, anu wẹ ọda obọbi noo ge baa bọọ a. ayipẹ noo ge baa bọọ, a, a gaa yẹ iye kuwọ wẹ ufuufi, a gaa je ọda nẹ e lọfu miyẹ nma abọ kuwọ an. Ọda okẹla tọ a nẹ? E ge miyẹ ọọ ọda nẹ a le tu abọ a nẹ? Ka eyi miyẹ uwọ ili nẹ? Ka e i miyẹ uwọ adaba nẹẹ? Ka eyi miyẹ uwọ a jen. A le yẹ tu abọọ, ọchọọchi, e lẹ eyi kwẹchẹ, ọlẹnọ, uwa lẹ eyi kwẹchẹ, otu, eyi kwẹchẹ, oflọchi, eyi kwẹchẹ. Oflọchọọchi blibli bli nẹ alẹchẹ i gbiyọla a, uwa lẹ eyi kwẹchẹ duu. Uwa leyi kwẹchẹ duu nẹ uwa ta ge ma uwọ. Ohigbu ẹgọma oyeyi ku abọọ, o lọfu ye nẹẹnẹhi oo. O wẹ oyei kunu foofunu aman ka ẹdọ ku oyeyi nẹ achẹ ge la a noo, ọda oole kaa gbọla tọ. O gbla ọlalọ ama nẹ odre ge gbabọ lẹ alọ, nẹ ọda oogwa ge gbabọ lẹ alọ aman ka ọda na ge che ọọ, aman ka aọda oobi yiyawu n baa ge gbabọ lẹ alọ an. A le yẹ ta abọọ, odre kuwa gbọla, ọda ooyẹ kuwa gbọla, ọda duuma kuwa gbọla. Ọda duu nẹ a lẹ abọọ kwọọ abọọ a, oyeyi abọhinu a, o lọfu iye abọọ. Abọ num ken ma abọọ a, ng ke le yẹ ta ẹga ne gi hi ka abuja duu a. Abuja, oyeyi kuwa lọhi. Odee nya, aya ku uwi oowi nẹẹnẹhi n baa a, aku ulegọsi a fiyẹ a. Ẹku abuja a, uwa bee tubi fiyẹ a. O wẹ ka e ge win n nẹn, uwa ge wi, bọtu oyeyi kuwa bee t kwọha. O bee tu kwọha nẹẹnẹhi laik o bee tu kwọha. Fiyẹ aku aya ku ulegọsi. Oyeyi ku uwa kaa wẹ oyeyi ku achẹ nẹhi. Uwa abọọ duudu a wẹ oyeyi ku achẹ nẹhi. Ẹga ku uklọ ooya abọọ, o nyẹ fiyẹ aku ulegọsi. A le ta ulegọsi abalọbaa, ẹga oyuklọ kpọ layii. Ọdanka a le yẹ baa baa, a gee ma ẹga nẹ a gee yuklọ nwune, ama aku abuja a, o gaa nwune ba aya ku ulegọsi an. Oyeyi kuwa kaa wẹ oyeyi ooje gicho ligii. Ng kaa yẹ jaa wa aya ku ọlẹ amu. Ng gaa le ta ipọlẹ ee noo wẹ aya ku otukpo amu. O lọhi ibiyoo. Ama unwalu kuwa wẹ ọwẹ. Ọwẹ kuwa lọhi duu am a, a gboo ga ipọlẹ kuwa duudu. Ipọlẹ kuwa eyeeye, eyeeye kuwa wẹ umla aman ka aọhẹn baa. Ọhẹ yọ ẹga duuman. Ama ọhẹ ku abọọ, ọhẹ kuwa bee lọfu iye. Ẹga duuma lẹ ọhẹ kpligidi, ama ọhẹ ku abọọ ọhẹ kuwa bee lọfu iye. Bọtu ọhẹ a ke lọhi. Bọtu, aman ọlẹ a kaa lọhi. O kaa ge je ọtu oowu. Eko duu nẹ a le ta ipọlẹ, a je ẹdọ ku eeye nẹ a e lẹ ọdanka a le ta ipọlẹ a? A le ta ipọlẹ, nẹ a yọi nyọ ẹga aflẹyi, ọka nẹ achẹ gaa duwọ aflẹyi a wẹ ka, ọlẹ ọma nẹ a yọi nyọ a, ọlẹ ọma noo lẹ ọhẹ nẹhi a. Ufi gee gboo kwuwọ aflẹyi. Aman ufii gaa kwamia noo higbu kọlẹ owẹ noo ge jọọ iye gbabọ nun yọge nyọ a na yọ ge mooya kuwa ẹgẹ nya no ake jodee kipọle ẹgẹnya no ge lọnye lẹya ayọ ge mọdo gwuchẹ kwọ yọ ge le yọ ge naa ayọkpaọ nenchẹ nẹnche. Ọkpayọ na ma jejen a yọ ge gweye tọ ha ge jije yọ ge lodre yọ ge gwa tọha oge lọnyẹ nẹnẹhi ofiedu eko isimisi ka lofu ta gẹ chẹ ka le yẹ tiipọlẹ kisimisi kamọ ẹnya ne ga ya ẹchẹ aman ẹfọwe aa oowọ da na gaa le gblaya ka kipọlẹ glan isimisi kipọlẹ anu ge họla fii isimisi ke fuọ we a. Ọdi ya nun ka lẹy, isimisi kefọlẹ a jen golẹ baba ẹjẹnji lodre ne yọ ge he a age mọọ ke yọ ge kọ kwe kwe kwe. Ele-ele kọ togo e ka kwẹnya w kaa kwu gelẹ nii jannyi, elọọkọ tẹnya eka kwa u ka kwu gl’ene ajuma, elọọkọtẹnya eka miẹ nya ka kwu ge l’ẹnu peter, elọọ kọ a kwẹ nyaw ka kwu ge lọọ ẹnu philipu, eka kwẹnya w ka kwu gel’adu janny, ka kwu gel’adu eliza, ka kwu gel’ adu queen. Ẹjẹnjinu baa amiyau na ge ye oma, uwa lukpokwu vouọ abọ akei yọ ge nyo. Ẹhọ ne yọi ge tụọ ọma egee leyi wiọ abọ pii. Egee dọọ ko mie ka be lenye tọwẹ kanyo. Ohigẹegọma a mọda nege ya odre nege kọ kwẹ kwẹ ọmaa, o waya kihọtu nege yaa n’yọi ge jochabọmafu kisimisi kẹfọọwẹanu lọbyẹ fiisimis kọle. Anu lọnye fi isimisi kefọwẹa, ege dọọ kai k’odre na yoi binyọ ọma oonma lihotu a ge binyọ aman nlọka eyi po ichilọ kọọ olipọlẹ eyi nọọ ọhẹ kuwa kaa ku nwune a u we je nọ ugbabo na lodre chẹ yọ ge ḅinyọọ uwa gee lọhẹ tọọ aman ọma ikangbe ne <hesitation> eyo kọka oma ancha chẹ ka’achẹ ko hẹhẹ. A ge mọda nege ya ọma oge lonyẹ nẹnẹhi ohigbẹgo̱ma age yọ ge gbẹla tọọ kọkọ kanọ ko yisimisi efọwe anọ ko wọlẹ gaa lọọya. N le klipọlẹ aba egenya nọọ ya luwa ẹgẹnya ne yọ ge ya yọ ge yẹ jẹnji kihotu a, ihọtu kuwa lunku nka kwiihọtuu lee luwa ogẹ fowẹ kaaku lọfiiye. Oyeyi kẹfọwe o lọnon, nnyẹ nm’abuja le tu lagọs nkaa ga ẹga ne ge hi ku nasarawa, oyei duu ode tukwọlọle okaabe lọnye duu aman aọdọo gbọla efọọwẹ a beege, otaala ibinon, higbe goma oyei kefọwe mẹm’loyei kẹfolẹ o, higbegọma ega nun nyọ nyọ ligi ligi no ke hum ọtu fiẹduu no yei kuwa lum ọnyẹ a, anu w’ipolẹ a. Ipọlẹ lọnyen, ogẹ gwu aya koo nwuleyi ẹ achẹ no bẹẹ fọọwẹ a uwa nwuleyi f’iachẹ no b’iipọlẹ ga aman ake ga ipole, uwa abọhiwa gee mafu gaa kaa nwuleyi duu onma lẹgẹẹ nege yela kuwa lẹ duua uwa abọiwa nwuleyi. Am’oyei k’u-lagọs nun ho ge kanyaa, olofiiye okaa lọnọ nẹnẹhi, ọdoola kuwa, aipẹnenche no baabọọ no yoi ge je piọ da na je ane g’ọkwakpa age maipẹnẹnchẹ yọge gbo ọkwakpa, age genya agee mai pẹnẹnchẹ yọ ge gwiye yọ g luwa piabọ ọkwkpa aj. Ohigbẹgọma aje yọ waiyẹ ufi yọge muwọ iyea, ẹjẹnjinu ge ufi, a yẹ nwuliye glan maa ayẹ nwulabo glan maa a ayọ yẹ a jẹnyanegaa miin, k’odoo kẹla tọọ kuwọ nẹẹ kọ doo gwiye kuwọ nẹẹ aman kọọ kẹkpa nau pla igbihi a nega mi anẹẹ ayọọ yẹ ufufi. Olẹchei nun nyọ gabọọ oko nun wa igba fulẹyi a ẹgẹnya ne maa yẹ yọ ye buọ iye yọ ye buo iye a aje no wẹi nuan, olẹge ligi nun ke le ma, ọkwọọkwu n’ochei yọ ge eche a a paioẹnẹnchẹ nya aman k’aipoklobia mbaa hudu gbuduigbudu unụ gbọọ ẹẹn ekw’ọchẹ ikpẹyi cha taajẹ. Anọọda noo koo tum anya fiẹduu kaa bọọ a, eje biọ yọ ge nmo naana ọchowa gaa miọ taajẹ iyọ no eebiọ yọ ge yọọ gbe nana ọchọwagaamio taaje yọ no nta’fun ngba che no ge aao aaogbenyo aman kachẹ no ge lili kai ka’igọmẹnti aman k’igbomina mbaa wiye a, uwaa wachẹ no g wa amọọchẹ anchạ aman ka ke p’uche kuwa ẹhẹẹ ọma uwage jahọ tọọ uwa ge dọọ ẹ enya w’achọ la yọbọọ pii a. Nwaa yẹ ẹgẹnya ne yọ ge nm’ọyi a ije lẹya ọchotohiiyon hegbe edọọ kaje ibu chọọ aman ka lẹgẹnya ka uwa kaa bio̱ baajẹ gboonmo. Higbẹgọma a je yọ ge ye aman kun yọ ye abọọ baa, ufi ufi ge mum iye. Omaya nun ge dọọ ko kọkọ kum ga bọọ ohun otu kọkọ ma kun ge goha ga hoyo l’achi kọkọ nun ge gaa l’eyẹ taabo. Ẹla k’ufi ngbun ugbun ke gboo p’uchẹ a ligi, ẹchi duu nun chẹa poligi ẹ ẹhẹẹ ọma ge yọ ge j’otu ogbo gam nge yọ ge dọọ koo ẹẹ nka ẹga duuma nun nyọga. Ohigbe goma ẹfọọwẹ ẹga nun nyọ no k humọtu no ke yọ ge j’ọtu ogbo gamma anu w’abujaa mẹmluu ipole ligi ligi nun l’abo kwọọ kwẹẹ kwẹẹ kwẹẹ uwaa ge hum otu a a ku lagọs hum otu duu on aman oyei kai pẹnẹnchẹ no p’aho nma chẹlọọ kwoi tum ufi, ọmaya.